تصور کٔرِو، مےٚ گوٚو أکِس کامہِ ہِنٛدِس میٖٹنٛگس منٛز ژیٖر۔. گۄڈٕ کَرٕ بہٕ تِمن معٲفی۔ تہٕ بہٕ چُھس بیان کران زِ مےٚ کیازِ گوٚو ژیٖر۔ بہٕ چُھس تِمن وَنان زِ میٲنۍ گاڑِ ہیٚچ نہٕ شروٗع کٔرِتھ۔ پتہٕ چھُس بہٕ جام کہِ وجہہ سۭتۍ بسہِ منٛز سوار گژھان، مےٚ گوٚو ژیٖر۔